O cricco o l'é un angæzo ch'o gh'à drento un mecaniximo che giando a manoela o tia sciù e machine. O se deve mette inte un ponto preçiso sedonca o roiña a carrosseria e dapeu giando a manoela a machina a vëgne sciù.